Que tenga tranquilidad y se serene.

Me gusta nadar porque si me relaja y porque me gusta.

Hay deber y respetar

Moderna

De todo (de todo).

Todo en invierno